X̱iꞌk nak bela ikaná ti refri ulox ukaná ti refri nap inë minn axta chop mbidz lëꞌná guꞌnn conectar nchuf kwa pagador dzekna axta ulox wen lëꞌwu ikëbiëwu dzekna ulox ukebiëwu dzekna lëꞌ xni lëꞌ uyu dzekna axta uyak stse dzekna lëꞌwu gak mbi lën dzekna lëꞌ lëꞌma guꞌnnstiꞌnu.